Xu̱kúꞌ tsúú wiphiin igáñúú i̱wáá nachaa̱ igáñúú rá. Ma̱goo ma̱tha ikhúún rá rí a̱ŋa̱ꞌ ́ñajuunꞌ gi̱nii numuu rí mixphi tsú aŋa̱ꞌ numuu rí nacha̱ eke̱ nacha wéñuuꞌ igáyúu̱ <hesitation> tséju̱ma̱a̱ꞌ xúnii e̱ke̱ buéno̱ tsíkujmaa̱ xúnii e̱ke̱ náa̱ awúún xaná náa̱ awúún xógíꞌ. Xúꞌkhui̱ má endi̱i mangaa, xúꞌkhui̱ máá numuu rí tsú́ e̱ndi̱iꞌ rá nagáyúu̱ ma̱ndaꞌkhoo, nitsíkujma xúnii i̱ki̱xi̱i̱, ja̱a̱nꞌ. Xúꞌkhui̱ má i̱gi̱ mangaa, igi̱ mangaa tsú mixphii nagáyuu, ngaa̱ tsú i̱ꞌwíínꞌ xu̱kúꞌ tsú magoo ma̱tha̱ rí nagáñúú nacha̱ mangaa rá, ma̱goo maꞌni wa̱jin, tsú rí guꞌjuáá rá magoo ma̱thá rí xu̱wáánꞌ mangaa ñajuunꞌ mbáá xu̱wáánꞌ tsú mbáá xukúꞌ tsú mixphii igáyuu ngaa̱ mixphi náa̱ ná̱a na̱ke mangaa̱. <hesitation> Xúꞌkhui̱ má khúwá i̱ꞌwíínꞌ mangaa rá, magoo ma̱tha̱ rí tsú wáa̱ wáa̱ nanguá igáñúú nacha̱ wéñuuꞌ rá, uumm- ma̱ñuu wáa̱̱ igóo̱ ikhiin tsúꞌkhui̱ ñajuunꞌ gu̱tsi̱ꞌ, ikhaa tsúꞌkhui̱ ñajuunꞌ ga̱a, ikhaa tsúꞌkhui̱ ñajuun xu̱wi̱, ikhaa tsúꞌkhui̱ ñajuunꞌ i̱ꞌkha̱, ikhaa tsúꞌkhui̱ ñajuun ya̱a, na̱nguá má igáñúu̱ nacha̱ wéñuuꞌ ikhii̱n rá. Xúꞌkhui̱ má khúwá i̱ꞌwíínꞌ xu̱kú tsú mañuu wáa̱ igóó xurí ragaba, xúú xógíínꞌ tsúꞌkhui̱ tsú naju̱mu̱ꞌ tsú nda̱yo̱o̱ ikhúún rí na̱nguá mixphii̱n wéñuuꞌ náa̱ rí nagóo̱. Tsúꞌkhui̱ ma̱goo ma̱tha̱ ikhúún.